أتمنى نعمل بعشرة- عشر سنين، بعد عشر سنين. أتمنى تكون عندي سيرين بتاع باتسيريات باسمي <hesitation> مجموعة كاملة ويكون مشروع قايم الزيت بنتمنى نكون أنا المشرف عليه وقتها وكاهو يعني، <hesitation> مش أنا اللي نحضر، مش أنا اللي نطيب. <hesitation> نتمنى نكون لاهية بصغار وبعايلتي وموجودة معاهم، عندي دخل كينة بس نكونوا مرتاحين ونعديها راحة مع عيلتي.